Mchicha na kabeji, ji kabish ni utendo ute pata mara kwa mara mpaka uyaye na umu sina hundu na wikoli